فيه فمره رائد فضاء اكتشف نجمة جديده بتلمع بشكل غريب جدا، قعد يشوف ابحاثه، بيشوف الابحاث اللي كان عاملها قبل كدا عشان يدور علي النجمه دي بس ملقهاش بعد كدا قعد يشوف مثلا مجالات وجرايد عشان يشوف النجمة دي اسمها ايه وبتعمل ايه وليه بتلمع بالشكل دا، لحد ما وصل لناس رواد فضاء بس علماء وقعد يسألهم النجمه دي بتلمع ليه وايه حكايتها بالظبط، قالوله منعرفش عنها حاجه اوي بس هي التفاعل بتاعها وان هي بتلمع اوي كدا دا نتيجة تفاعل لأجسام كتيرة ادت لإنفجارات بتظهرلنا احنا علي اساس ان هي بتلمع فهو كان اول من اكتشف الموضوع دا وسمي النجمة علي اسمه.